Tuna no na virayi du maduwa, ni viraga dek miyan hudu, maka tee giyin, maki fee giyin na əkfa kunik ɗana, na buring miyan gaɗe, na ne rik wanan na na buring miyan gaɗei, miyan sirin na bei kenan, koro nəngla na nakza yina, na buring miyan gaɗei, onaktee kunik ɗa, katin na meki been gi yin bembe, nakzee ii kunik maduwa, to nak zee kunik maduwa miyam cuno hudu no abuta nem see nu maka bam, net guni gaku na wakan, ni ɗehi gakuna wakan da batiyu, to nakfee, <hesitation> siki, nek fee siki na kori na musu karen awaing, nu masu karen awain co na kareng awai yee, atu ɓe ɗe kara, nu masu keren awain na, na bari na ma kak feek giyin dem yan asiki na hii <hesitation> tashang ee kuka, niji tashan kuka na kori na bari na makak fee giyin na gayi na nakzi maduwa, to aikawun been miya vaɗi, a kəɗak miyan vaɗ ɓa, to tuna, kat ee kat kullun wassa no aa ii nə vira du kanək ma duwa na kafin na zii maduwan na sai natka kuman miyinəzdu, kəman miyan gatkasan mo koro nəkzi maduwa ɗanka kori kaka jlana na koro see subduwa, laduwa, manko na vira yi duma dumaduwan, laduwa ka subduwan ka gafa kwayan əmdan kotiyu, kwaya dole gai na makak takdam duno koro na vure da na, na vare duna na ne nat kakci, kuman miyan fudu, miyan vaɗi no dai kori nak zi maduwa, to gaɗeu dowani kullam wassa kaka glani nitkata miyan fudu, miyan vaɗi kafin tira dani